La marina tokoa lahy raha nivolañinao mombany ñysqary mihetsiky iñe, la soa rah'eñy ro nahataitsy ahy hatraminy ñy farany ;ñy tantara la nandramby ñy saiko, ñy fomba nanaovany mpihisa azy koa nahafinaritsy ahy.